N yya pfong bishara a̱gwam njit yesu. Pfong a̱ n yya in kan n byyi shok, n pfong an shara nkpa rot kyang a ka̱za kayi dop a̱wwon zi ni ka yya mini, zi yya yaji zi ni kuwak u ba̱nyet u brak bani da̱ nka, rot yaji ba̱nyet ba, ba kai ryen tssup a awwon, a kai tssup ka̱na na awwon, a̱ brak a̱ conf a̱ yya nkyang zaan, a yya nkyana a a̱ ryi na ba̱ nyim ni. Pfong a̱ ka̱za ka n dyi n yya riga kurwat ba̱nyet ba n bra̱k n ba mi da nka ni. N na shyek a̱taa̱ ntson, tswan pfwn bu kpikpit, ka̱ram ka̱yaam ka̱rau ka̱yan tsam tswon. Ku̱ in shyek zi na fara di naai ka̱za, nzuk bu kyang brak nzuk a, zi naai ka̱za, ku zi naai ka̱za u̱ tyak, zi ni wruk a̱na karyi nu, a̱ni nwa yya npfong ka̱ryi, na̱won na a̱ nat nuyyam, nzuk n na wruk n nat ka̱ra̱k pfory, n wruk nbi nwa ka̱rak ka nini twang kpa ka̱za nani, n yya a̱huhwa ta zwa kpa ka̱za, n yya nkyang zaan na n cat yya na ka̱ra̱k pfong ni. N na si nwa ka̱re pfong ka tswom aminai, nyyai towan aninai si nata tswan aninai bu a̱ku̱mbruyring, <hesitation> n na sook ka̱rau n ni dyep ka̱za, n ni cat a̱ssi ka̱za na rot nom uya, rot pfong a n ni yya ka̱tuk uya ni. Nyyai karam, nyyai tswan a̱kubvuyring si nat tswom swak bu a̱yring n na sook ka̱ram u̱ya, n ni twang a̱kpa, nini twang kyang a myimm n twang ni, n twang a̱kpa zaan, a̱nyyi banyet ba jm rot zi gu̱ u myyam nkyang snat ka̱sa. Nyyai tswan swak bu a̱yring u̱ya, si tat tswam jring a̱ta̱nom, a̱kpok ka̱ram n na shai bayecem <hesitation> ka̱rek npfon nzuk ka, bayerwa a̱ na ba, a̱ bu cat, a̱ bvwong nkyang, zaan, a̱ bu byyi nkyang zaan na ba cat zzim ni. Ko nyyi na, ni ba̱ brang u swat mba na ni, ko nyyi na ni ba̱ brang ka̱rek pfong ko nyyi na ni ba̱ brang a ssi karyi mba na ni, ko nkrang zaan ba̱gu̱ngang. To ku n bu tat tswan swak, <hesitation> tswan jring a̱ta̱nom a̱aya, awowon n bvo nwa ka̱ram sijada. A bu agwam kaza, nyyai tsam jring uya si tat tswan swa. Tswan swa si tat tswan kat a̱kpok karam, n na shya ka̱ram n na shya ka̱ram nn pfoin, nyyai tswan tsat sitat tswam pfwon bu kpi kpit, a̱kpok ka̱ram, n na shyi by nkyang a ni yya ko a nptwu ka̱zu na ni, a̱kpok ka̱ram nkyang a nyya ni. Bai a̱za̱nshring ku̱ n bu drk ka̱rek pfong tswam a̱pfwon ke tswan pfwon bu kpi kpit, n bra̱k n ba ka̱ryi bai tswa a̱tiyring bu tswa gninai, zi ya nkyang ya a̱za̱nshing a, awowo u̱ nwa bu kyang bvak nzuk a u̱ naai ka̱za, ba tswam a̱ni nai, a̱ ku̱rkvuyning, n tuna koyam na̱ bra̱k a̱ si myyi n tyak pfong nom u̱ya yemi